ऐसा नैतिक निर्णय लेना समभाव है जो समाज में इज्जत बना सके। हमन के कोई ऐसा निर्णय लेना है। जो हमर दोस्त मन बर या माता पिता बर आगे के समय में लाभदायक हो। ऐसा निर्णय लेना बहुत मुश्किल है लेकिन लाभकारी भी है। अपन परिवर्तन बर लहल गए निर्णय बहुत अच्छा होयल।